Este a iin, iin este yo'ó andiví ha ndexhiña chixuu horan iin nuu kuain iin tuno'o, texuu ndeyavio chí maninja hakuao kaxuticho kuá xin axa'a xa'a ayuu tiñio, atiko tikuachi axó kote kuu kandovo iin, iin ndudo'oxo ndeyavió.